Nami refrijerador atuyuu nunai nuna yungu unju funcionado nayuu tendii jo'ó ndeen yenova ndonai ndado intu ño'o ndu ndon jo niño ninan ndiko'o come jun ndiko comida ndoro nayee mini, koyo inai ndugu chamen ihó ho maquina inka xhi nió nuu tu axkanxhi ayanu naka nakayunu va'a naka iin refrijerador há.